لیمويي مېوې مختلف ډولونه لري لکه لیمو، مالټه، نارنج، چکوتره، کینو. لیمو تیز او ترش دي، د چای او ساس لپاره کارېږي. مالټه او کینو خوږې دي او زیاتره د خوړلو یا جوس لپاره کارول کېږي. نارنج او چکوتره لږ ترخ خوند لري او د ساس یا جوس لپاره ښه دي. زه کینو او مالټه خوښوم ځکه خوږ خوند او تازه‌والی لري.